نچم تاخد مثلا تهبط ابليكاتسيو في التليفون بتاعك وتحكي وتتعلم بيهم يعاونوك برشا والا مثلا تعمل جروب في الماسنجر للناس المهتمين باللغة هاذيا تتعلموها مع بعضكم وتحكيوها مع بعضكم هاكاكا تسهل الممارسة تولي عندك مجموعة مهتمة باللغة زدهيا هاذي وتحب يعني تمارسها معاك كل يوم نتصور تتحسن هكاكا.